هلأ إذا إذ يبي ياكل صحي ممكن يجرب سلطة الفتوش مع الدجاج المشوي أو سمك مشوي مع خضار مشوية، بعد شرب العدس خيار ممتاز، يمكن يسوي عصاير طبيعية مثل عصير السموزي بالفواكه، ولا تنسى وجبة الإفطار، الزبادي مع الفواكه والمكسرات خيار لذيذ وصحي بسم الله، رح الله عليك.